A karazany satroko: misy satrobory matetiky silamo magnano azy, misy magnano satroka gebageba aminay akagny entigny mandeha miasa ial- iarovagna <hesitation> andro de misy koa o a kasikety ho an'ny tanora.